Fanjava ny ôgositra zen̈y ten̈a an̈aty fialantsasatra tanteraka kô fa mpian̈atra aminany io. Io zen̈y ten̈a lera fan̈aovan̈a vakansy, fandian̈ana arÿ hoe fandian̈ana, ndrey mpiasa jiàby aminio mangataka man̈ano vakansy mila miala sasatra zen̈y ain̈y jiàby amin̈any io.